Ñy raha raiky nisy moa, aminy ñy tantara ny Brezily: ñy nahazoany Brezily ñy fahaleovanteña taminy ñy daty fito sepitambira roa amby roapolo no ñy valonjato no ñy arivo, añisany ñy tantara raiky bevata aminy ñy tantarany Brezil'io, <shushes> talohan'izay Brezile, mbo nizanatany aminy ñy fanjakà pôritigé, fa lafa ii ro nibototsy nahaleo tena.